Ny fanehoan'ny piso <hesitation> amin'ny firaiketam-pony amin'ny tompony ndraika dia <hesitation> magnantona ny tompony izy m <hesitation> mitakosokosona aminazy eo, mileladela- mileladelatra anazy eo dia izay.